E leydi Masar ɓe ngiɗi nyamunda marori e liɗɗi ko kusel jawdi ko geroɗe. Ta jiffake e dowla Alkahira a tawan chaay maɓɓe belɗum, to fofti bo sai tefa marori e geroɗe ko burodi.